Jari biasa punna nakke' injo manna more-more'a, na kusse' na kuhambang', injo biasa pertama ku hoja, boja ile' lampa'a dipabbalu ele'a malli' ile' punna anre' punna anre' to' balu ile' ri sere' balla'ta, lammpaki' ri apotik'a kunjo sangka buange' na balu lengka' kunjo ele'na jari injo nakke'a biasa pertama'a ku nginung re' ile' dikoa' parasetamol, injo pertama langsung ku halli', na injo haji' todo ji' ri nakke' kusa'ring punna injo kunginung punna maenga biasa nginung injo biasa ballo to kusa'ring, ballo tindroa', ballo kanre'a ri sa'ring, biasa tala anre'mo napa're-pa'risi kalea punna mae nginung pakunjo' palagi ko dipunna' injo parasetamol a' na hambangi tawwa biasa nu anu todo, ammoso todo'i ri kalengku. njo punna' se'se a' biasa injo biasa nu anu ku nginung pucu' jammu re' intu pucu'na jammuang' doloa injo' biasa ku pera' pasilocce'la nampa ku nginung ere'na. ballo to' disa'ring lakkari' kallong' punna maeng nginung pakunjo na punna' more'a, biasa anu kuluppaki' punna more'a, biasa intu Anua minya kampa minya kampa ku arap punna nangtindroa haji' i injo russoia a mole ri kamurunga ballo tinroa ri'saring punna maengi nginung pakunjo nga ngara' nu minya kampa a na punna hambanga punna manto' nginung injo parasetamol injo ballo to di sa'ring mo ballo tindroa na punna se'seha a na maeng minto' ma nginung injo pucuk jammu ballo to pole ku sa'ring mo lakkari kallonga ballomi i talla ka roko-roko maki ri sa'ring